<hesitation> Pois si, a parte de de verduras, de vexetais etcétera penso que o peixe, tamén moito tipo de marisco, é moi saudable, nutritivo e pouco calórico.

Si, penso que é moi diferente, por exemplo, os nosos pequenos [vacilacións] adoitan querer ver vídeos en tablets ou mob- ou móbiles de cancións que lle gustan ou vídeos que lle gustan, sobre todo vídeos de cancións, os adolescentes para [vacilacións] mensaxería instantánea e tamén para apps, como instagram, [ruído] e os adultos para o traballo.

Os chipiróns.

Comprando as cousas necesarias.

Pasei o día cos meus padriños.

É dona problemas.

A corda.

Cuxáte, gústache ir en tren? Que opinas da infraestructura ferroviaria en Galisa? En Galicia. Cútache o tren? En Galicia. Pero te gusta o tren? Si, me gusta mucho.

O alcalde ou alcadesa dirixe, representa e coordina todo o concello. Os concelleiros deciden e propoñen e xesti- e xestionan areas concretas, como poder ser cultura, educación, urbanismo, deportes ou medioambiente.

Si que me gusta e xa a aprendín.

Dende España, para países veciños, podemos utilizar o Documento Nacional de Identidade ou o pasaporte.